E inaare ko mi huwaata e wodi taagaje nayi, ɗiɗi e suti woyla, ɗiɗi bo e suti Fombina, ngam hendu natoya, ngam min ɗuɓɓe min der suudu ndu min kuwaata ndun. Kanjum waɗi tagaaji ɗin lati naayi